A, a buyi ko na ga zani na akanu ga kubi bu nu shupu mu ti bu zhaji na oto ushu ina ba oko so nu unaha gana na ba da iye nu bugu ma kuba bu tu ba ba sugo suge iyi heri nubuga bu buna shana ulula buna me gree gree gree nu ugudu tunda kai bizha wapa bizha ohilo kai abiga kubu gata ta ba zhaji na ofo shuma uba ga kai buyiko ga uwa ba ukulani wanipo bayibi ugundu ga kai uwe bew kulani ibe ga tumani bufu yau ke ga hin ga zha a bisaji bu uwe bizha a be bisaji bu uwa ibe ba hin iyari naba ba hunga ibe ga pani bu aka una yabi uwan utate ibe ga tumuwani sasana butu be ga luobisaji bu uwe ga hin bu ga zhaji di ibe she iyi na ba ji, ba ji n mana bu zha shi ba baji waa a halakacibu bazhaji bajiji gambo du ga jiji ga hin bu oku bu kubi utuma jita la ba hin in ibe ga hin bu gamba ga utu mani utuma ata ashe gaba ganana so utuma ata shi uwe ba ukulani she utuma ata ga tumani majala ma mapa ko ibe she asababu ibe ba jishiji be hin to uba jin goji uwnipo̱ uba du ta twa tugo ni yari. Ibe ga hin a, a kubo jita beni a bu zhaji gidana ba a bu ma a laga mabu alaga mabu alaga asha nona ni sasana asha ube she iye na she ukulana bu ilaci she izhashi maibu da niji o asha zha ga ta tu go niyari iyi elele tipana tu go na gwatane ka ukulana agwataji ibe ga hin amu ibe ta gaba du ga hin amii ya na manoni tu ga pani pala pani pala ma jita itete na she ibe ga suyani bu sasana ibe ga hin bu uule le a ti ji ini atu ba na bu asha gana na ku ku ibe she iye na ga bu uyani ga kube gana na da ibe be hin e e ga kube de ba haga da eleti be ire she ga ma pana no ga ajishuja pkara ro ma hin uule me ga uku lani bu ga jiji da ga ku be de apata ga mapi ma uwe mi uku la ni bu no to uula tuna ga abu ula ushi she ma gba ma ido uule ti sa she na olu go bu o she ba ya zhaji yashe imama ime, imama imi ma sha butu na zha ma bu zana gomu. Ibe yashe gana ata ta tu yi elele she gana ata de ti ji n tu go na adua ga hin bu in ɛn teni ga cia gana ata adua ibe en iye lele fu duma jin uduma mi ga be ofo go atu ba na nu ba jita u tatu iba she iyi na ga suyani bu ga hin bu sasan inani ku ushe a hansa bu uweni po ta halu a hasa bu tama patanji na ofo bu ibe ba hin ina ba uzasa uwe ma zanabu ukulan du gana at tabiye tabiye ibe po, ka ga bu kulani ga bu kulani ga bu hin uule bu ga ma kulani she she uulw ma tu na ida uwe tisahshe ma she biyoko mi gamu gamu ibe po she iyi na ga bu suya ni ina ti zha she sh ihema uzasa ba butu ga tu ba bayaji bu zha ba lono hin ibe ga hin bu ibe ka ba zha ba laka tu tayashe lwe ma tu mama kulangana atu ba na bu ibe zha ya laka ibe su zha ma bu hin ta ma tuna ko umwemua mi su zho ya laka ta tu mama kula gana atu ba na bu uga tu uwe mi ubu kulan uwaba u u ukulani u u be zha bazha ba hin yau ga yi buna ga na nu ga bu bu she uwa ba gamba ka u zha saba na am u shupu ga impe ku a bu hashi vula ba iye she ugulu na abu zha ba baso bu cina li huji iyi na zha yasha ajishiga uba. Ibe be hin to uba huji ama ka zha mada ga nata ka mada tugo she ibe ga hin buto ibe ga jin ga zhin ga ganji ba zhi yanami ma jeta ya nami ga jita nashe jeta te ga sayinu bu sasanu ibe be hin m ganu gatata ga gatu ba hi ma uwe hie o ulen ba ine o o o ulaba ukulani ushi she heme a o she him o ibe ga hin bu fu jin goja ta ti yashe ga na ata a sha ma sha pa abuna abu na na ama jala ma butusa uyaje nashapa she uwe butu ga na ubu yagaji momo bisono nofa uba gabu bi bizka basha butu na bizha bi be yukulo mi ba hin uba lati shi ibe ga sha pi abu na gaci buto u ata ba zhaji na ato ba gu suyini bu ga wallu bu ga ga han bu gamba ubu suyani buga yi ga na abu yaji ba na uwe ba kulani she uwe ma tan da kaka uwe ma ba sha biyi ko mi ibe she iye na ata ti zhaji ma ta bu biso ma bu biso ma fiyaji uduma nu atubad nu ba oh ibe butu na yaji bugai han a bonu su ibe ga hin ba en to she gombe re she tu bawa yashe a hin jimi no baw ya hin na ganu yashi ka yahia na ganu uguji yash ka yahin naganu su fo asha anita tshe se iye ilele.

Akana atu zha to wuto ga hlo bu zhji mo huga ibe ba zhaji at, jimi uduma ta biye ta biye ga hin bu in ga bu bishe lo lule gana ta hain ga ta bu we ibe ba hin to isheshe in hami ma jala kaka butu a ga zha mata nu ulapiya mu ibe ba hin to ga iyi hare iyi hane ibe ba hin ga ma suya u u u kuyi ube ata uwabu ibe ga zha ga jitani kuyi ube ibe ga bishe bu uta hanu gata ga bishi bu lita hanu ibe ga hin bu yaji iye ga kubu nu uhen ga bu gufu ga bu ga kubi uba ka uwa ba ukulani ma ma meshi butu ne zana o ibe po a bu kubi ga zhaji na ofo bu ibe be hin to ihime ʒasa ba bo uwa ba uwami ubu kullani gom hin be hin in ibe ba hi be zha ba suya na bu do ba hotano bu ibe she tu suya na tu na ba suyani bu ba suyini bu, ba suyayi ri bu ba buna bugayi ga zha bi hin na ofo bu bazhji be hin be hin ga bu ba kubi ma shapa ba da biyiko uba ba hin to uba iyari she ma ma daga da iyi elele ishi ajishuga day ibe uyy she na aba ibe ukoyi in hin bu she ga ba izha tumbula o ibe ukoyi jisheji bu ba hin ga bu bizha tumpla o ga bu bizhe uwaba ubu kulani hin ma lashe ga ulapiya uba ba jim titit be e lani ta na mamina mi.

Mun ga jalaka ma gba ma ujita ushi ri ya mashapa ya biyuku mi ababa ata iyari ajiji ya a jiji ya a hasagaji ya ujuta na gomo a shapi bu she pi yau buyiko oko te ashiri oko gata ta sheri ya ujita ata a suya ni du yau ubiyuko a hin bu a hin ujita tani bu ya a zha ma bu sha pa jita ka za bana a zha ma bu sha pa unina she tu hassa tu bu yashi yaubuyiko ta huwe she be zha bu hin ka aji tuga a akuri yaji ta bani bu ulama gba ma iba sa bita sashi nayi buta ta sashyi nana buta sashe naye asha ka ba a tu go zhi ba sa gana ujo yashe bajagani ujo na zhi ba zha ba hulo iyiri bayi ko bubutu bayi iyari zha bahin ato ayari ubugai asha bahuji iyi na yau ga buyiko jimi bizha ba hin uhuji asha ka da tugo akuri ko iyi ellele na ba zho ba sa bi en shi basa in a pa hown akana batani hun apa ni au hun mi yashi ma ba hazhiga jita na banibu tusa bizha ba hunzhiga aka ba huzhi bu zha ba kubu ma tubula tizha shikici ji tubula o na ko yau biyiko zha ba hin aulo ako ba bahure uzha sa butu ga yaji ma gko zasa butu ga gaji ma oko iyi baja mu lupa bo wanipo asha bugai gatashi. Nako she jita oko a zha ohulo a zha olono no ba jitata ba huri gulo ba huri gulo ba gulani ya yabi noko yati du ta hanu tutadu a sheri na hin ya pashugu sheri na yabi zha ya pashu gila no ko ashe ri na tatu noko ya zha ya she kono ulanipo bi zha ba hin a bishe na hin goga buma ya ashiri la na hin bu luku mi tahamu a she ri la na hin be hin aulo bishi ri laa yabi bi hin a aulo lulanip ga bu maya bu lukumi ya ta hanu na ga da gaga u ma ya na ga di azha a she lo un ya nu lupa na oto ajwatana tiyari tutu butubyi bu nami na mi na adua tiyari biyiko bu nami na adua yashe ukulana ya agwatana izha sha iyi na zha ya kla ya ve liuno ba yiko jita ci atula dutu byi zha ji atula ko agufu ba ayabi oko koda uba ko gana atula ayabi ko atula atulatatatu na zha ya zha na ofo zhaiya zha gari ubuyikula tu ya bwe ya gree bu wanabayiko zha ya sha pa bu ta azha ya bapa at asha amapi ma jita ata ugumu gonu a gai zha ya kuno ya du ti tani ibe na zha ya sha atula ata aba zha ya shapi ya du bukula ata biyu ko ata aci apata azha sha atula na zha a biso uda sha aba lapio shi butu na uula bu yiko iyitishe pina ijita ga na la a she ibe ganari ugumu gono ibe du iyi ma ta hin biso mu jita gana ibɛ jala kaka.

Ukai butu bayi na m nai yare ba biso no ina ba eri ba bisono okwo a yaji lo uba utu ba bishi na a eri ana azha a zhajaji she ma zha a wuni umotu na tu lagu gbo gbo a zha a kuna tulagu ta ata tu naga jita ata tabiye ko ganga ba ogogo a cijishe ko gari ga ba ogogo upa to ati kulani ya ma ati pani ya buyikulo tu iyeri zha ya han a aku ma bizha bu sona ya yau uba ba zha ba suyana atul bi bolo biyiko ishe ina bolo bayi ko zha ba na ma hun jita at o she ma bola ata zha banamajita at ba syani gana ubu hagu bu tu na ba ji an zheya sha gano utanitu uba na bi zha bushape iyari zha yasu na a nu umuloma nu uuema tuna bew yau tuna butu bye be zha ba pana a a layi yau uba ubuyi ko ta bi zha ba na ida paci or gaga abu ga shi opo ka she ga ata abushe iye hari nu buga luda bani bolo bi iyi hari nu buga walu bishe bolo bu ummar at abi ku be a bi ko-zhiji iyi hari nu buga shapa she she sugo ugbogu ata hin hsapa she she sugo na mapa umunaya atwa ve nappa na mappa ihen na hunga iletuna ata ve ma yaga a yijilo bizha ba ku ma ya she yau ata ubuyi ko she butu na lashiji iyena bi she ba ba pani bu bizha baku ma bizhaba untua gana.